So mi yii kuleer ɓaleejo, ko adotoo fuu warde e hakkille an yo suudu alkaaba nduu. Nden kaa nay ɓaleeji e yimɓe ɓaleeɓe. Nden kaa e ɓawli fuu. <hesitation> Ko ɓawli ana waddana neɗɗo miilaade nimre. <hesitation> Jonkaa ɗun e hono mun. Ko ɓawli kaa ana heewi dee.